Bula paling nahak ka sona nai bula sanahulu, boma bula makasufuk, bula makadoek, nai bula sana hulu dua, bula esa dua telu ha.